کولمبیا په نولس سوه شپېتمو کلونو کې د ګوریلا ډلو لکه فارک له خوا د اوږدې مودې جګړې تجربه وکړه، چې د سیاسي بی‌ثباتۍ او د ځمکني منابعو د کنټرول لپاره یې وښودل. فارک د کولمبیا د حکومت پر ضد د یو کمونیستي انقلاب غوښتنې درلودې،